A, kui yuka chi yuka kanii nu bandera ja o tres color jinisa, bandera, chi ja kui yua kuu, ku ni yuka ja kui kuu paisaje este e nayivi, xi ntasa kao ya'a, nu ñuu ya'a aja ñu'u ya'a ku ku este ku ite a ka ka'asa kuu kui yuka, yuka, yuka ku ja, kui yuka ku ia ka'ani jia. <hesitation>